Ny amiko manokany zao, isaky ny <hesitation> adin'ny enina isak- agnisan-kerignandro aho zao no mi- mandehandeha, de laha ohatsy zao hoe atao <hesitation> isak- isan'andro eo amin'ny trente na quarante cinq minutes eo.